Biasoe ayam tu mengenali tuane tu dengen e carek mengenak sohek mungkin karne kan ayam tu kan dari jadi telok kan di oros terus abes itu e ye menetas kan dari kecil sampe ye besok kan biaso e kan dioros tuan e kan biasoe kan tuane tu pasti galak ngomong lah dengen binatang itu dengen e binatang binatang yang ye oros kan biasoe e makek e kan biasoe tu e ayam tu mengenal bahwa ye tu tuane cak tu kan abes itu kan biaso e kan e tuane kan biaso tiap ahay ngenjok makan pasti ye tu kan ngomong lah dengan ayam etu